लाईट स्विच उ साधन हइ जउन हम्रे यदि बत्ती बन्द हई तउ बत्ती बर्नामे आउ यदि बत्ती बरत हइ तउ बत्ती बुतैनामे प्रयोग करती । जस्तेकि बलफ मे प्रवाह होइल हे कहलेसे बलफ बरल रहता आउ हम्रे जब बत्ती दाब देहती तउ लाईन ओहके कट करदेहता आउर बत्ती बुझ जिता । अइस्तहिं करके यदि बत्ती बुतल हे कहलेसे ओहके हम्रे बारेक तिहिन फे स्विच दाबे पर्ता आउर लाईन धारा प्रवाह रुपमे प्रवाह सिक्ता आउ बलफ बरजिता ।